China wor dima wor inama rifes lalafu sagale ishiane biri sagale manya nyati sagale akfoni yate sagale wodia nyati kalanga faa sagale tunne mfano ishia kurtumi faa fon faa sagale mukira fudenu matunda hinyati maembe faa won biri nyati won chafu amine.